Kan ga os mallak, ti os mall gwawu mmsa ami nuwaiy mal akhin timmong, ma sam nya maah gwa ma timsokgwa man ziwa hin binna bai jakhommu, ki gu pan ama shenong am lak shok shenong za, amma ny yet pangu ha laiyu mu mhi pyok hin pina hin kmashu ai gi kwayi danghom ma bai dang nyim manza, to amma kab ge ki gu ga bai pinungha ga bai pimung hu hankali gak son laaghai a pina, mallak son laaghai a pinawu to nimsa a ami nuwayimal to ti nuwaiyimal pang kuma a nongtangfa a tuk ni mess. kang ma pi kigu a tuk minnu mi pi ki gu a ami yillangmal kab. Akhin tommong ko nuwaiyimal ko lenongmal pan ko api gyak kigu ma gwa pang a lemal mhinu mhi, ma kuɓmal mhi gyak mallomma a pina mi tak ko wanna ni bapi ma wad ko wan ni bapiwu tin bi panggu ya ta kiyak minu.